A mɛ yawe ni waati dan be tu'a sere ba yiro temu'in <hesitation> tuzur to yezu waati mɛya a mi ba nicoza tuwa ro yezu bebɛ bo ba tuwa ro lo bebo a mɛ ya we sere nibe dimiyan nɛ ni waati nɛ a to mɛn ya woro lo a han zɛrɛ nicoza lo yezu a ho dimiyan siyo ɲuso ho bible wara mu ho koran ho koranɛ wara mu a bun mɛya a mi